شوف بالنسبه ليا الفطور تاع الصباح المخير أنه مولاي يفطر بتمرات، ويفطر ب يدير كسر- تعود كسره سخو- قال مش كسره، خبز سخون اخويا زين، من المخبزة هادوك تاع- تاوعنا، ومن بعدها، قال بيضات وشرائح الدجاج وكاس عصير، وكاس عصير وقهوة أيا وتجي نايض تروح تخدم.